fangare waro goroho uge ge sema goroho tela goroho bunga matahari, goroho uge tai ge sema goroho zaitun kalo goroho tela geena ma bahan tela goroho bunga matahari ge ena ma bahan bunga matahari ma muhi goroho tau ge ena ma bahan tora muhi tauge sema kalo goroho zaitun ge ma bahan zaitun ma muhi dadi goroho ne sema ona gahi pake igo ena na beda ge ena na gai sedaba ena ma kualitas bato, dadi goroho ge enam tero bato.